संसार मा ता भोत छिन भाषा लगभग हज़ार से ज़्यदा वेला पर जब हमा भारत मा ही 28 से ज़्यादा भाषा छिन अर हर कदम-कदम पर भाषा चेंज वोनी मैन-मैन हिंदी ची संस्कृत ची इंग्लिश छिन अर उर्दू छिन चीनी ची यु सब भाषा मैन-मैन मा ए जांदी।